Mah, aloa, en doe matëie che no son mai interessæ. Però oua che son ciù grande capiscio che incangio, saveine quarcösa de economia, saveine quarcösa de finansa o l'é ciù che utile. Beseugna, o besorrieiva savei quarcösa de ste matëie pe poei vive, pe poei vive into mondo do travaggio, dimmoghe. Donca scì, en de cöse importante e besorrieiva fòscia che anche a-a scheua se ne parlesse.